<noise> Eng kenyisiektaman chemii tai, apwati ayae tukuk chechang chemii tai nyoo. Kopeku kenyishek tamanu kong'etee sai <noise> kokakoechekitu lagookchuk ameche ayai kasit kotko ngoite kopek kenyishe chotoki, kokakotar lakook chuk sukuli. Akatindoi rapiniki achapchi icheki kopa emotinwek ap sang, alchikei karit. Atekchi kei kooti, apaipochii, tukuk chepo lagok chuk, apaipachi sapee nyuu amuu ngoiteyotok ko kakopa kenyisiek chuuki, kokait kokait petusyek cheka kepoipachi sapee nguung.